Mitombiny izany satria a- iaho zany magnane e safidiko magnokany, ohatry zao hoe misy namako ohatry hoe hividy akanzo izy de igny e tiàgny de namako ray koa mividy kiraro, de iaho sy raha hagnaraky an'igny ah fa met- fa mety zany hoe hoidy hoe na hoe hividy salova gne tiàko, de mitombiny izany satria iaho magnany e safidiko magnoka.